'Ngo' 'ngo nihia nihia' rá chaj min 'ngo si min ku'naj neninj, si 'hiaj nej min utin' nej rune as sinin tako nej man ni utin' nej man ni síj ni sij 'hiaj chu nej man, ba taaj nej ni arij nej hia'aj riki asij utin' nej man ni sí ni uta' nej man chuhua 'ngo olla chuhua 'ngo chuj uta nej man, ni síj ni araj nej nne riñanj ni tachej tachej nej man kwenta si, ni síj ra kuñanj neninj ta ni achakaj nej nnun a'nín nej riñanj kwenta chaan' chaj ni a'ngo rasun nihia' ráj chaj min 'ngo hia'aj kutin' ñun nej, ni kanin nej cha riñanj kwenta man si kichij ñun hia'aj chira, ni ba taaj uta' únj toj 'ngo kwej hia tiu kwej min ni uta únj 'ngo kwej ku'naj kwej sta ataj únj chuhua chiñán únj, ni nej ta min nihia' rá chaj sani man si ita sij 'hiaj chukwi únj chuhua chiñán únj, sani bé ta min nej rasun nihia' ráj chaj ba taaj nej 'ngo kantu nej ránj nej toj nne nej, ni 'hiaj chukwi nej cha únj bé ta min nej rasun nihia' ráj chaj, ni bé ba 'ngo bij rasun níin ki'hia sani bé nej rasun ta min rasun nihia' rá chaj.